қымбат көлік соңғы нұсқадағы телефон құны жоғары киім
мұндай дүниемен мақтануға болады ма еңбекпен келсе де елге барыңды көрсету ерсі емес пе
бұл пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі тақырып даңқойлар сіздермен бірге асаубек айымбетов армысыздар
әңгімемізді бастаймыз жұмамұрат мырза сізге сөз кезегін бергім келіп отыр осы тақырыпта ізденіп мақала жазған деп естідім иә дәл өзі
негізі жалпы даңғойлық қазақтың былай тарихын ы қопарып қарасақ неше түрлі адамдар болған ғой енді қоғам болғаннан кейін мінез құлқы әркімнің әртүрлі болады
ол кез келген адамда бар нәрсе біреуде ол кенжелеп қалады жасы өткен ұлғайған сайын
біреуде ііі тіптен асып кетеді шамадан тыс қызыл сызып қояды ғой содан шамадан тыс асып кетеді
сондықтан бұл ы бұған былай ы ол даңғой екен деген ол ы сөздер біздің қоғамда болған
бола бермек және кейінгі уақыттағы қарап отырсаңыз тәуелсіздік алған жиырма бес жылдың аясында біз шамадан тыс асып кеттік әлеуметтік желілерде қарап отырсаңыз
құдай басқа салмасын құдай өздігін ішкен жегеніне дейін неше түрлі қайда барғанына дейін бүкіл даңғаза даңғырт бір бірінен асып түсіватыр
бұны доғару керек заңды түрде тиым салу керек пе бұл неге осындай болып
кімдер осы мақтанатын көбінесе даңғойлыққа салынатын ол ыыы қоғам белсенділері ме
әртүрлі адамдар ол әнші күйші биші жыршыларды да телеарнадан көрсетіватыр олардың мысық итіне дейін көрсетіватыр
бұл не деген ұятсыздық бұны доғару керек бұндай нәрселерді ұят болады қазақта ұят деген нәрсе бар
сонда несімен неге тапқанымызды көрсетпеске жоқ ол шамадан тыс мысалы бұл еліктеушілік бізде енді сондай халықпыз ғой өзі
кім көрінгенге еліктейміз әлемде болыватқан жағдайлардан хабарымыз бар соны өйстсек мен керемет өзін мәртебе көреді басқа адамдардан артықпын ба деп санайды даңғойлық сол
даңғойлық деген осы деп ойлайсыздар сіздер қалай түсінесіздер даңғойлық деген не
психологиялық тұрғыдан қарағанда ол адамның ыыы басқалардан өзгешеленіп ерекшеленуі яғни бұл жерде мінез құлқының өзгеруі
назар жетіспеушілігі деп айта аламыз ба назар жетіспеушілгі деп айтуға да болады және адамның әлсіз жақтарына пайдаланылған қару жарақ ретінде де қарастыруға болады
жалпы бұл даңғойлық мақтаншақтық деген рухани әлсіздік ы рухы биік адам ешқашан да мақтанбайды ы жаңағы аз сөйлеп көп іс тындыр дейді ғой
рухани биіктік адам ол неғұрлым іспен шұғылданады ііі оны көрсетпейді
ол ісі халыққа басқаға насихатталып жатса ол рухани ләззат алады ал мақтаншақтық бұл даңқойлық енді шын
рухани байлығы аз адамдардың көбісі осындай даңғойлыққа жол беріп жатады дегенді алға тартып отырсыз
қазіргі уақытта әншілеріміз әртістеріміз жаңа әлеуметтік желі парақшаларында көлік алдым пәтер алдым
мынандай аяқ киім алдым деп мақтанып жатады сонда олардың біздің сеніп көріп жүрген сахнадағы адамдарымыздың сонда рухани байлығының аздығы ма
ы рухани байлық деген сөз ол мысалы ы бес жылда бір ы жаңа ы бес жылда бір обновление дейді ғой
мына жүректің иманның жаңаруы жалпы і адам өз өзін тәрбиелеу керек секунд сайын тәрбиелеп отырмаса адам қай жолдан да адасып кетуі мүмкін де
ол байлық берген байлықты да көтере алмауы мүмкін
көріп жүрміз өздеріміз той болып жатады той картедждері көшеде осы астананың қақ ортасында
жаңағы қымбат ыыы көліктермен кейін қарай жүріп жатады ғой осы бар ғой ы жолдың қарсы бағытына шығып кетіп
сонда даңғойлықтың өзі біздің өзіміздің басымызды қауіп қатерге төндіреді деген келісесіздер ме
ішкі жан дүниесі кемтар адамдар деп ойлауға ы да келеді өйткені өмірінде ештеңені көрмеген кеше ғана ауылдан келіп
сәл анау алла тағаланың берген ы ырыс несібесін алып сол иә болмаса шенеулік і бір дәрежеге жеткен адамдар өзін басқа адамдарға жар салып
мен осындай бізде мынадай бар мынадай бар деген сияқты
мен жалпы даңқойлыққа мен бір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылы мен кітабын оқыдым мишель платинидің
француз францияның футбол командасының ыыы командирінің кітабында сонда айтады
біз сексен екінші жылы финалда италия құрамасын мен ұтып тастадым дейді жалғыз өзі
футболда деген он бір адам ойнайды ғой сол жалғыз өзі ұтып тастаған
сондағы мен таңырқадым осындай да футболист болады ол кісіге деген құрмет ізетім жоғала бастады да
сол секілді ыыы ол мақтаншақтар бүкіл әлемде кез келген мемлекетте бар
ол менқаузенді оқығанбыз тоқсаныншы жалдары менқаузин баяғы мюллердің жазғаны немістің халық ертегілерінде де бар ол нәрсе
біз тек қазақта емес бұл жалпы әлемдік деңгейде әңгіме айтатын болсақ бұл кез келген ұлт
адам зат баласына тән қасиет тән қасиет ол ол қорқу сүю жақсы көру мақтану даңғойлық ол адамның әр адамның ойында бар дүние
біреуде кенжелеп қалады біреуде артық болып кетеді сол
иә дос мырза сізге ыыы ы сөз берейік
әртістер бар әріптестеріңіз бар сахнаға бірге шығып жүрген көреміз ііі әлеуметтік желілерде көбінесе мақтанатын осы әншілер ғой иә келісесіздер ғой иә
көлік сатып алдым дейді кеше мысалы жаңағы әнші аша матай ы жаңағы аяқ киім сатып алғанын ыыы әлеуметтік желідегі парақшасына жариялаған екен
соны сайттар іліп алып жаңағы мақала айтып жазып көзім шалды енді оны жеке басына тиісіп жатқаным жоқ
бұған келісесіз бе сіздің әртістеріңізге байланысты не айтасыз бүгінгі негізі жалпы бағдарламаның аты пендеміз ғой иә барлығымыз пендеміз
енді әншілер ол ы халықтың назарында болғаннан кейін неше түрлі айтып жатады
енді біздер енді тойда басқа жақта жүргеннен кейін әншілерде өте көп жаңа аудитория дейміз ғой таныстарымыз өте көп
мен енді шіріген байларды да олармен де араласамын басқасы жоқ болсын бар болсын
ал жалпы жаңағы инстаграмға қойылатын нәрсеге келетін болатын болсақ салмасаң жоқ болып кетті дейді салсаң өй мақтаншақ дейді
жалпы ы халықты түсінбейсің иә жағып болмайсың
ал егер де енді жаңа айтып жатсыз ғой аша матай бар болғаннан кейін көрсетеді ыыы мен енді мен қалай айтсам мен өзім тарапымнан айтайыншы
ыыы мысалға өткенде мотоциклмен жүрдім ы қойдым парақшаға қойдым біреу жазып қойыпты мақтаншақ деп
ыыы көлік алдым қойдым мақтаншақ дейді а егер де а сосын мен бір көлікпен жүрдім де соны қойсам әлі бір көлікпен жүрсің бе дейді
ештеңе жақпайды жақпайды еш нәрсе бұл жерде яғни иә отырсаң опақ тұрсаң сопақ дейді
ы енді мынаны қараңыз бір рет бір ағамыз айтады ыыы той жасайын деп жатыр да ол айтты
дос інім біздің той менің киіп жүрген аяқ киімім сияқты болсын деді түсініп отырсыз ба
а оның киетін аяқ киімі бес жүз мың теңгеден әрі қарай міне иә мысалға да көрдіңіз бе
яғни сіздер оны барлығына су ыыы сеуіп тастау дұрыс емес мысалға әншілер өнер адамдарына
ал көрінбей көзге көрінбей жүрген қаншама ысырап жасап жатқан адамдар бар олар яғни көрсетпейді көрдіңіздер ме даңғойлығын
жалпы назарға әншілер келеді де ой анау мақтаншақ мынау мақтаншақ енді бар болғаннан кейін көрсетеді де енді жоқ болса несін көрсетеді
өзінің ы маңдай тер еңбегімен тапқан табысын
маған да айтады менің де иә мысалға ыыы жаңа нөмір болсын мысалы атаулы жаңағы өзімнің
сіздің өзің көлігіңіздің нөмірі иә көлігімнің нөмірі дос деп аталады оны неменеге оны көреді көшеде көреді она оны неменеге жасырамын
ондай нөмірді не үшін алдыңыз мен алған жоқпын туған күнімен достарымның сыйлығы достарыңыздың сыйлығы иә
сосын жаңағы ыыы жаңағы ұялы телефон болсын барлығы ол өзінің бір
оны мен алып мақтанып міне мен осыны пәленшеге алдым оны өйттім бүйттім сөйттім оны керек емес ол ретімен болып жатқан нәрсе
біздің студияда отырған баршамыздың ондай даңғойлығымыз бар деп есептеймін бар иә
бірақ та ол даңғойлық ыыы бізде ііі алдынан келме келме келместен бұрын бізде мысалы рухани байлық деп жатырсыз ол бар
ол даңғойлық келгенде кетіп қалмайды сіз бір сөзіңізде ы тағы да дұрыстап айттыңыз әр секунд сайын адам өзін қадағалап отыру керек деп
сондықтан ыыы ол даңғойлықтан басқа басқа тараптарыңызды қадағалап отырыңыздар
егер оны салыстырмалы деңгейде барлығын бір таразының ы жанында қатар ұстап отырып оны ы бәсекелестік тудыру мақсатында қолданса
немесе біздің еліміздің өркендеуін көрсету мақсатында қолданса
бұл даңғойлық мәселесі ыыы тек әншілердің немесе ііі баспасөз қызметкерлерінің ііі шекарасында қолданған нәрсе емес
оны қарапайым ііі кісіден бастап мысалы қоғамның бәрі қолданады
неге сіздер ол сұрақты жалпы қоймайсыздар даңғойлық не үшін неге керек
оны егер ы үнеммен ыыы дұрыспен ы дәрежесімен қолдана білетін болсаңыздар мүмкін ол ыыы жаңағы
қосымша ыыы сол уақыттың ішінде мысалы даңғойлықпен бірге бәсекелестік туатын шығар бір жүргізуші ы
бұның пайдасы туралы айтып отырсыз қазіргі уақытта иә
і бір апамыз қайтыс болды ауылда ыыы мен соны естідім мен айттым ы барлығы өздері жағдайлары онша емес те мысалы
ы айтады мен айттым жаңағы бір ы қой жаңағы не қара мал жаңағы солай да жоқ кәдімгідей екі үш қара мал ы әр жеті сайын қой
мен айтамын оның қажеті не миллиондай шашылды мхм оның қажеті не
значит бұл ыыы даңғой жаңа айтып жатырмыз ғой ол біздің қанымызда ананың тойы жақсы болды ма ол анадан
қызын беріватады қызын жоқ қызын беріп жатады қызын беріп жатады да соның тойы мысалға әдемі болып жатса мына жақта құдалар айтып жатады
біздің тойды қатыру керек мыналардан күшті өткізу керек
оны естідік сондықтан бұл көрінбейтін де көп даңғойлықтар жетеді біздің
ауыл тұрғындарының арасында да бар иә сондай
иә иә айдар мырза желідегі суреттер дейсіз де
қанымызда деп айта алмаймын қазақтың қазақ текті халық ол даңғой халық емес мақтаншақ халық емес
қазақ халқы өте данышпен халық мен былай қанымызда деп айтқаныңызға мен қарсы болып тұрмын сосын қазір мектеп ыыы арасында
бірінші класс оқитын балалар мысалы көбісі қолданар телефон болса телефоны жоқ жағдайы жоқ балалар өзін бір шектеулі сезініп өзін жаман сезінеді
кемтар сезінеді ата аналары ойлану керек

бәсекеге сай болу үшін реклама жасайды барлығы
осы мықты деп айтады сосын барып барлығы сол мықтылықтың балалары үйде көрген соны қызығады да маған ананы әперші дейді бала
әке шешелері соны әпереді ол басқа кем болмасын деп сосын барып ол басқа кем
қанымызда деген мағына иә мына мағынада айтылған сияқты әр жаңа басында айтылды ғой әр адамның бойында бар деп
мхм шынымен сол тұрғыдан шын әр адамда бар
ол мысалы тек соны мынау жағдай кейбір жағдайлар жағдай соны өршітіп жіберуі мүмкін
мақтаншақтық бар ол ол бізге дейін келіп қойған нәрсе ал сіздер қазіргі әлеуметтік желі немесе бізде мүмкін ол ыыы жаңағы
әрлендіріп көрсетілген болғандықтан көзге түсіп жатқан шығар мысалы жаңағы бәріне бір сәтте ғана бәріне мәлімет болады ыыы бір сәтте бәрі көріп үлгіреді
бір сәтте жаңағы нәрселерін көрсетеді бірақ ол көзге көрінбеген жаңағы дос ыыы айтып өтті ғой ондай ол бұрыннан келе жатқан әлеуметтік
достарыңыз арасында даңғойлар бар ма әрине бар біз ы даңғой заманда өмір сүріп келе жатырмыз біз
заманымыздың өзі соған әкеліп тіре мысалы қымбат телефон жағдайың келсе неге алмасқа
жаңа жалпы бәрін негізі әншілерге әкеліп тіреп қоямыз ғой әншілер олар просто халықтың алдында жүрген соң олар бірінші көзге ілігеді жаңағы қымбат
сондықтан солардан бастау керек дейсіз бе жоқ солардан бастау керек
енді бірінші соларды әкеліп кінә кінәлап қоямыз да біз оларды кінәлауға емес біздің заманымыз қазір сондай
енді қоғамның айнасы дейді ғой енді солар
жаңағы айтып жатырсыздар ғой әлеуметтік желідегі ол даңғойлық емес ол бір әлем хоббиіне жатқызуға болады
оны шаттыстыруға болмайды иә бұл бір хоббиға айналған тән нәрсе қазіргі заманда өйткені қазір ыыы
даңғойлықты барлығын бірдей әртістерге қоюға болмайды өйткені даңғойлық нағыз қазіргі заманда дәл қазір ол қарапайым халық ішінде даңғойлық болып жатыр
неліктен неліктен өйткені
қарапайым халықта қаражат жоқ бірақ ол соны инста желіснен жаңағы әлеуметтік желіден көреді де өзінің жағдайына қарамай несиеге кіреді
мысалы несие алады телефон алады телефон алады заманға сай барлық техниканы алып қояды да сосын үйінде күнжіліп отырады анаған қарызбын мынаған қарыз
ал кадр сыртындағы өмірі і күйбең тірлік
күйбең тірлік өзі өзі өзіне проблема жасауда қазіргі
жалпы бұл ыыы бұл ауру десек пе дерт десек пе бірдеңе бұл індет пе
дерт деп айтуға болады ма бұны
рұқсат етіңізші иә алтыншы сәуір күні і әкім ысқақпен кездесу болады деді студенттер біздерді шақырған соң журналисттер бардық
барып отырсақ сахнаға ы профессор кенжеғали мыржықпаев шықты да таныстырды әкімді былай деді сахнаға шықты
әнші күйші сазгер композитор профессор академик
ы алдыңғы экс ыыы парламенті депутатының депутаты парламент бірінші шақырылымдағы
америкаға барып өзінің ой пікірін айтқан арнольд шварцнегрдің досы анау анауының пәленшесі түгеншесі
інісі жиені нағашысы оңтүстік қазақстан облысының құрметті азаматы
қашан бітеді бұл деп отырмыз әлі иә жарты сағат айтты
бір кезде қашан кім екен кім екен шығатын деп отырасың әкім ысқақ деп анау арнольд шварцнегр деген сияқты шығарды да иә
дүниежүзіндегі бар атақ даңқты алғысы келеді әр қазақ та бұндай неге даңғойлымыз а
кенжеғали ағамызға байланысты әңгіме айтылды ғой
кенжеғали ағамыз былайынша әзілқой адам өзі танымал енді жұрттар оны біледі енді ыыы әзілкештігін басқасын
сондықтан оның барлығын әр адамның сөйлеп тұрған айтушының да мінез құлқына басқасына қарайтын болу керек
енді ол жерде мен оны бір аса айыпты нәрсе деп ойламаймын бірақ енді жалпы айтады ғой кейде айтады ғой жаңа болатын елдің баласы бірін бірі батыр дейді
кейде енді ондай енді керек жағдайда да болады бірақ барлық нәрсенің шегі болады расында
әр пенде мақтауды сүйеді яғни мынау психологтарда мақтауға жақын өздеріңіз білесіздер иә әрбір клиент ыыы қасына келгенде мақтаймыз
неге өйткені мақтау адамды өсіреді өрбітеді өрлетеді
ал егер де бір жоқ өз өзін мақтау емес асыра мақтау

мысалы асыра сілтеуі мысалы ол өзін басқалардан өзгеше көріп ыыы тәкаппарлық танытып басқа адамдарға тіл тигізуі мүмкін мысалы кемсітіп
иә сондай і жаман сөздер пайдалануы мүмкін а оның қасында отырған адам қандай психикалық құбылысқа ұшырайды мінез құлқына
ол менмендікке жататын шығар тәкаппарлық даңғойлыққа жатпайтын шығар
даңғойлық пен менмендік және мақтаншақтық олар
олар бір бірімен жалғасып кетіп
мысалы тойларға жаңа тойдың ортасына лимузинмен кіріп келеді мейрамханаға оның өзі даңғойлық
жаңағы бір осы жерде бір туканың бір несі әзілі есіме түсіп кетті әй мынау понт қой деген жай бір понт
ей немене мынау көрсетіватсың ертең барасың дымың жоқ деп лимузинмен келдің ертең қарайсың
ал қазіргі і есі бар адам былай келеді мысалға ше той жасайын деп жатырмын
ы бірақ бір шағын ғана анау да болу керек мынау да болу керек ертеңгі күнді ойлау керек деп ше вот сол дұрыс
жаңа егер жағдайы жетіп жатса әрине жасау керек олай дұрыс па
жаңа ресторанға і лимузинмен кіріп келді дейді егер сіздің қалауыңыз сол болып тұрса өміріңізде бір рет болатын жаңа үйлену той болса
неге әдемі қылып өткізбеске өзіңізге ұнайтын әншіңізді шақырып бишіңізді
барлық нәрсе мысалы әдемі болып жүрген ы қымбат киім кисең қымбат бәрін оның бәрін әңгіме қыла беретін болса негізі қымбат киім киіп жүрсе өзіңе де жақсы
бір не мысал айта кетейін ы жақында ғана ы автокөлік салон дейді ғой автосалонға кіріп барып ііі кішкене енді қарапайым киіммен барды да
айтты мына көліктерің қанша тұрады деді сонда менеджерлер менсінбей сөйлеспей тұр менсінбей тұр
ы сонда не қалтаңда ақшаң жетеді ме дегендей анаған менсінбеушілік каждый келген клиентке ол клиентше сөйлесу керек
ол қандай киіміне қарамау керек а сосын барды да анау просто ценасын біле салайын деді ценасын білді де барып
ы ақшасын алып келді де чемоданмен ақша көріп еді аналар жүгірді сразу ше сразу оформить етіп бәрі
адамдардың қазіргі уақыттағы
қымбат киінсең сонда саған қарап көңіл бөлетін сияқты
менің бір досым бар айтып кетейін
осы ы нағыз ы даңғойлыққа арналған сөз де ол
сіз ііі оны барлық ы мынау білім саласында немесе бір жерге қызметке кіріп жатсаңыз бір белгілі бір ыыы курс ыыы білімдерінен өтіп жататын болсаңыз ол барлық жерде
сізді киіммен қарсы алып сіздің ііі біліміңізбен шығарып салады деген сөз бар
одан кейін бізде ыыы даңғойлыққа байланысты ы көршінің шөбі жасыл келеді бізге қарағанда
сондықтан ол ыыы қайта айналып келетін болсақ ол бәсекелестікті сіздің алға ұмытылуыңызды ыыы қолдайды жаңағы даңғойлық деген
оны ы белгілі бір деңгейде қолдана алатын болсаңыз оны ақылмен қолдану керек әр нәрсені
жаңағы киімге байланысты сыйлау деген ол бүгінгі заманмен байланыстыруға болмайды ол ежелден бар
қожанасыр туралы хикая бар ғой жаңағы қонаққа барғанда шапанның жеңіне же же деп тығатын жаңағы жаңа шапанмен келіп сый құрметке ие болған соң
ол жалпы пенде болған жерде бұл бұл нәрсе жүретін нәрсе қай кезде де бар
бірақ енді жаңа айтып отырған дұрыс жақсы мысал келтірді кейбір жағдайда шынымен адам оны даңғойлық болмаса да қажеттіліктен туады бұл нәрсе
жалпы жоғарғы оқу орындарында этика эстетика деген сабақ жүргізілуі керек
этика эстетика деген сабақ жүргізілмегендіктен біздің қазір жастарымыз жаңағы киім киім кию
білім ішіңдегі білімің мен киімің сәйкес тұру осы сабақтар жүргізілсе қазақ халқы
арнамызда шағын жарнама экраннан алыстамаңыздар
даңғойлық бұл бүгінгі тақырып пендеміз ғой ток шоуында әңгімемізді жалғастырамыз
немесе ол сабақтарды өтіп оқудың өзі де өтеді ал өтсін эстетика мен этика университетте өтті одан кейін ол ыыы түлек бітіріп шықты
ал сіз і қаншалықты сенімдісіз ол егер қоғамның ол
оқып жатыр ма иә
даңғойлық қоғам соны басып кететін болса ол этика мен эстетикасын қалай қолданады егер бәсекелестікке ұмтылдыру жағында
даңғойлық қолдану қажеттілігі тудырған заман болатын болса ол этика эстетиканы бәріміз оқимыз оны ы универститетке барып осыны оқытқан кезде
сондықтан да қазір жүргізеді оқыдық деген сен өзіңше оқыған шығарсың бірақ қазіргі бұл системадан алынып қалған ыыы бұл ы сабақ
бұның барлығы білім саласына келеді
бірақ этика эстетика деген сабақ жүргізілсе нұр үстіне нұр болады да ол
жуырда да кешіресіз дүние жүзіндегі асаубек иә дүниежүзінде нью йоркте дүние жүзіндегі ең байларды жинаған ғой
ол елу елу бай тек жиналып келгеннен кейін ең ішіндегі мықтысы бил гейтс мысалы бил гейтстің ы шұлығы жартысы жыртық екен
соны журналистер көріп қалған ғой сөйтіп шығатын кезде тарағаннан кейін жиын такси тоқтатып кетіп қалған ғой бил гейтс
сөйтсе соны әңгіме қылған ғой ағылшынның сайттарында жазыватыр
соның шұлығын суретке түсіріп алып журналистер жар жар салыватыр болмаса ол дүниедегі ең бай адам иә
ол адам пендеміз ғой жаңағы айтыватқаныңыз пенде болғаннан кейін жыртылады адам болғаннан кейін шұлық та
енді иә жаңа сіз айтыватсыз ғой адам адам әртүрлі ғой оны былай да қабылдау керек былай да қабылдау керек түсінікті ғой
қарапайым болуға тырысу керек қой мектеп демекші менде мектеп кезінде осындай жағдай болды
мен өзім ыыы бірінші сыныпта кілең кілең жартысы бай адамдардың қыздары болды
ал біз қарапайымбыз енді одан асып бара жатқан ештеңемем жоқ ы олар бөлек жүреді де олардың қызығушылығы басқа олардың киімдері брендовый
тіпті бесінші алтыншы сыныпта оқып жүрген кезде брендовый киімдерді киіп жүретін
ы сол кезде біз қызығатынбыз туф мен де осындай кисем ғой деп
сол кезде менің мамам айтқан сенің миыңда түйсік болмаса деді сен ешкімге керек емессің
сен әдемі түрің сенің әдемі киімің саған ешкімге керек емес ертең болашақ жарыңа да солай сенің ақылың болу керек біріншіден және де
брендовыйдың талайын киесің иә иә
қазір ыыы арна тілшісі дайындаған арнайы сюжетке назар аударайық
әннің мәнісі бөспе қазақ нағыз қазақ дегенге саяды
расымен де қалталылардың өздері болмаса да балаларының оғаш қылықтары жиі көрініс тауып жататыны бар
әсіресе той десе бар жиған тергенін шашуға дайын екеніміз өтірік емес бірақ шектен асып жатқан жоқпыз ба
тағы сол той төңірегінде мектеп бітірушілер үйленіп үй болып жатқандар қымбат көлік жалдап көшеде тәртіпсіздік жасайтынына еті үйренгендей
кең жолға сыймай қуанышын жеткізіп жүргендер өзге азаматтардың ашуын келтіріп жүргенін түсінетін болар
бірақ өмірде бір рет қана болатын қуаныш үшін бәріне әзір
мұндайды болдырмау үшін көрші қырғыз мемлекетінде той жасауда біраз талап енгізген болатын
қонақ саны шектеулі яғни шығын аз болуы шарт жағдайға қарай өмір сүру туралы елбасы да сөз етуде
менің білуімше швецарияда әдейі магазин бар байлар барып жай киім сатып алатын елдің көзіне түспеу үшін қызғандырмау үшін
наразы қылмау үшін мынау иттің баласы бай болып кеттің біз мынандай демеу үшін сөйтеді а бізде қалай
үй салсаң төрт этаж қазір оны не істерін білмей жүр соны
машина ең үлкен болу керек танкі сияқты машина жасаса шіркін қазақтың жігіттері соны алар еді
бай болған әрине жақсы бірақ ол туралы жар салудың қажеттілі жайлы сұрақ туындайды
бұл қанымыздағы қасиет пе әлде бір бірімен жарсықандардың кейіпі ме
мінекей иә көрдік жаңа
бір әңгіме бар менің мамам осы м байларды киіндіретін бутикте жұмыс жасайды
мен оны ешқашан жасырған да емеспін мамам сол жерде жұмыс жасағанын
ыыы сол кезде мен жұмысына барамын ғой ыыы шақырады мені көмектесуге сол кезде көргенмін
ы кейбір адамдар киімі бар бірақ интелекті төмен де а кейбір адам бар қарапайым киініп келеді де бірақ адамды қалай сыйлайды
саламатсыздар ма осындай осындай ма деп сөйтіп айтып жатады сол кезде мен риза боламын
өзіңіз куә боласыз өзім куә боламын иә мхм
өйткені кейбір ештемеден шықпаған адамдар болады ғой мысалы төмен сатыдан сразу жоғарлап кеткен адамдар иә
а олар бүйтіп адамды жақтыртпай бүйтіп деп кәдімгі менсінбей бәрекелді
фирдауси кітабында жазады шахнама деген кітабында сол байлардың жаңағы сол кездегінің заманында да парсы тұран ұран болды қазір иран болды ғой
сол кезде жасаған сол кездерде былай деген кей адам бар адамдардан жақырсақ кей адам бар хайуан одан жақсырақ дейді
фирдаусидің сөзі жаңа сіз айтыватқанға келеді
жоқ мысалы брендовый киімдер болады иә қарапайым да кәдімгі үстіңізде жүрген киімдер
ал кейбір ыыы жаңағы арзан киімдер олар как дорого богато көрінеді де мысалы иә ол адам жағдайы келіп тұрса алсын
ешкімге шектеу қоя алмаймыз ғой барлық адам әркім қазір ыыы заман сондай ғой
әркім өзіне ұнағанын киеді қазір сіз шортимен жүрген адамға айта алмайсыз шалбар ки деп ол өзіне ұнағанын киеді көйлек көйлек киеді
себебі осы даңғойлық қайдан шығады деген сөзге маған жауап беріңдер қайдан шығады
үй басынан шығады мына кішкентай қазір міне ясли садикке барып жүрген балаларды қалай сендер тәрбиелесеңдер міне содан шығады
сен баланы тәрбиелеме өзіңді тәрбиеле дейді бірінші айтады ата ана бірінші өзін тәрбиелеу керек ол ы
мен сол ата анамның бергенін мен балаларыма беріватырмын мхм соны үйде менің де балаларым сонда
сіздің немереңіз қазір немереңіз шөберем кәдімгі мынау мемлекеттік садикке бара ма немерем өсіп кетті
шөберем барады осы мен неге келіп отырмын мында сол балабақшада
сол баланы сол баланы қазірден например мен өзім солай ы не етемін
ол деген айтады жандос келді солай тәрбиелеп отырмын қазірдің өзінде айтады нау жандоста анау бар мынау бар
сіз не деп жауап бересіз алмайсың
бай деймін оның ақшасы бар деймін а бізде ақша жоқ деймін
оның көрініп тұр ғой әке шешесінде енді иә
алып лимузинді сондай жарысытырып отыр ма ылғи джиптерді өзінің бір тиын қалтасы
құрту керек оларды деп пе
даңғой қайдан шығады әке шешесінен шығады үйінен шығады
мен оған бермесем ол менің қалай киеді қалай алады қалай жүреді ол деген жүре алмайды
кішкентай балаға әсер етеді басты соны айта
көнеді дейді күштеп көндіруге болады ма мәжбүрлеп күштеп көндіруге болмайды өйткені бала өзінің үйіндегі атмосфераны сезеді біледі олар бізден өткен психологтар мысалы қарағанда
қазір жыласам маған береді мен жылап жатып алсам оның ы жүйке жүйесі тозбау үшін бере салады телефон сұрасам бере салады
өйткені адамдар қазір бәрін сатып алады ұлы ғалым философ сухамлинский психологқа баласын жаңа туыла сала апарған кезде
мынау баланы мынау баланы маған тәрбиелеп беріңіз дегенде жаңағы сухамлинский айтқан екен сіз сіз дәл қырық күнге кешіктіңіз деп
яғни баланы туылған кезден бастап тәрбиелеу керекпіз және де адам өз өзін іштей реттеу керек
мысалы тісімізді тазалап басымызды жуып денемізге қалай қарасақ солай біз ішкі жан дүниемізді де
солай таза ұстауымыз керек дейсіз дұрыс айтады бәрекелді
жалпы енді менің қызым биыл он бірінші сынып бітіріп жатыр иә он бірінші сынып бітіріп жатыр
айфонның әңгімесі қазір міне айфон әперген жоқпын оған балам дедім ы сен қазіргі саған керегі дедім білім мен ілім алу
айфон да келеді саған барлық байлық та келеді сенің алақаныңда болады
сондықтан да міне уәде еттім сен қашан он бірінші сыныпты бітіресің ертең жоғарғы оқу орнына барасың керек өйткені ол пайдаланады
ұлыңыз жаңа ұлыңыз ба қызыңыз онда оның санасы болып тұр ғой
бірақ қаншалықты мысалы айтады ғой ы бала берсең сана бер сана бермесең ала бер деп оны тыңдайтын бала бар тыңдамайтын бала бар
сіз қазір балаңызға айтасыз ғой темекі шекпе десеңіз ол сізді айтқанмен былай шыққаннан кейін шегуі мүмкін
бірақ сондай жоқ сізді айтыватқан жоқпын бірақ адам бар ғой сондай оған ы кейбір адамдар бар
сіңілім айтып отыр ғой адам өз өзін тәрбиелеу керек деп
жоқ сол айтып тұрмын ғой санасы бар адам ғана
өзін тәрбиелесе бала соған ыыы соның қалыптастыру керек қалыптастыру керек баланың санасын
қымбат киінемін деп айта алмаймын бірақ мені анам мені ы басқа ыыы қатарымнан жүрген ы жаңағы жастардан кем қылмай өскенімді қалайды
былай деп айтыватыр жаңа даңғойлықты даңғойлықтың да пайдасы бар деген сияқты даңғойлық дәрежені асыра сілтеу асыра сілтеу деген емес
даңғойлық деген сөздің өзі асыра сілтегендік даңғойлық сондайға апарады сол даңғойлық деген сөз ол деген ы аномалия деген сөз
ал енді жаңағы әртістерге әртістерге байланысты
әртістерге байланысты айтылып жатыр жаңағыдай ыыы көлігін қояды анасын қояды мынасын қояды деген
ал енді сосын бір сөз айтылды жаңа халыққа ыыы қанымызға сінген деп жоқ тоқтаңыз азамат тоқтаңыз
халық қанға сіңген деген жоқ қанға сіңген емес
арнамызда шағын жарнама экраннан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі тақырып даңғойлық соңғы бөліміне келіп жеттік әңгіме жалғастырамыз
көліктерін неге қойғанда инстаграмға ешнәрсе жоқ оларды халықтың онсыз да білгісі келіп тұрады
ал енді сал серілері баяғының сал серілері көлік жоқ кезде мыналарың жоқ кезде
халық оларды құрметтеп ақ кигізге салып аяғын жерге тигізбей даладан құрметтеп әкелетін болған
сондықтан сол құрметтің бірі жаңағыдай көрсетілген оған айып емес ешқандай да
жалпы қалай арылуға болады
мен ойлаймын менің әркімнің енді көзқарасы әртүрлі ғой
менің көзқарасым жаңа даңғойлықтан қалай арылу керек оны жастайынан бала кезден тәрбиелеп қарапайымдылыққа тәрбиелеу керек
сосын оны мына экономикаға тәрбиелеу керек
қалай экономика ақшаны қалай тиімді жұмсау керек тәрбие тал бесіктен басталады дейді ғой
ы мен бұрын естігенмін ы балаларды кішкентай кезінен ы оған арнайы копилка сатып әпереді екен де
бала сонда бес теңге он теңге тапқан ы папасынан алып жүгіріп магазинге кетпейді екен ол копилкіге жинап үйренеді екен
сөйтіп сөйтіп бала бала солай тәрбиелеп ы өседі екен де вот сондай экономикаға үйретіп қарапайымдылық ы сонда ата аналардың өзі
ата ананың өзі білу керек те бірінші ол жағдайды қарапайымдылық қалай болатынын түсінікті иә
і біздің қоғам ыыы даңғойлыққа жаңа айтып жатырсыз ғой ыыы сұраныс бар халықта қызығушылық бар неге
сіздер мына сұраққа жауап іздеп көріңіздерші мысалы жаңа әншілеріміз деп жатсыздар барлығы туфлиін салып жатыр басқасын салып жатыр
біреуі жаңағы шектеліп жатыр деп әртүрлі көзқарас
мысалы ы жаңа сіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз мысалы ы көрсетсе көрсетті мақтанды дейді де даңғойлық дейді
көрсетпесе жоқ болып кетті дейді демек халықта сұраныс бар даңғойлыққа сұраныс бар кезінде
мына бір нәрсеге назар аударшы қарындасым мысалы сөздің мағынасы деген бар
мақтаныш деген ол жағымды жағы да болады жағымсыз жағы да болады мақтаныш деген сөз нәрсенің ал бұл даңғойлық деген бірыңғай жағымсыз нәрсе
оны оны жаңағы елдің мақтанышымен ы өзін өзін көрсетумен еш уақытта бұны шатастыруға болмайды
даңғойлық деген бұл жаңағы адамның мына негативті
екенін мен менің ойым даңғойлықты даңқты тыңдаңыз жоқ мақтаныш кешіріңіз даңқты ыыы халық береді адамға
мысалы халық пәленше деген әнші шәмші қалдаяқовты халық көтерді ержан серікбаевті халық көтерді
ол ы оны даңқты өзі мен андаймын мен мынандай деп өзі жабыстырып алған жоқ халық береді даңқты әнші ме мықты әнші міне ол мынандай әнші деп халық береді
адамның адамдығы жақсы ата жақсы ана жақсы құрбы жақсы ұстаздан дейді
осы барлық тәрбие отбасыдан басталады жаңағы даңғойлық деген ол әлсіз адамдардікі деп ойлаймын
барлықтарыңыз сіздер дұрыс айтып жатсыздар ы медальдің екі жағы деген сияқты
қанша білім ізде қанша оқысаң да қарапайымдылықты қасыңдағы иә сырт көз өзі айтады өзі қолдап жатады
иә ана кім ше пәленше қарапайым екен өзі жақсы жігіт екен тәрбие көрген жігіт екен иә сөзі түзу
ал оқысаң сен өзің үшін оқисың өзің білімің үшін ілімің үшін оқисың
менмендігімен күреседі өзінің жаңағы мақтаншақ жаңа айтып отырған даңғойлығымен күреседі
өзінің кәсібін сүйген адамда адалдық болса бәрі жақсы болады иә ол мақтана алмайды да даңғой да бола алмайды өз қайта өз өзін дамытып
барлық қазақтарда барлық қазақ отбасында бір әулиетте бір ы жағдайы бар өзі азамат болады даңғойлық деп
сол азамат бүкіл әулиетті сүйреп жүреді ол барлық мен мысалы достарым болсын басы үйде
өзіңіз де айтасыз ба солай деп мен өзімді солай деп айтамын
мен бар болсам мен әке шешеме ыыы әке шешеме барып беремін әке шешеме не етемін оның
сондықтан барлық сізде болсын сізде болсын барлығыңызда жаңағы көршінің үйінің шөбі көк деген сияқты
көршілер айтып отырады пәленшенің баласы не жеп пысық болады иә осы барлық семьяны тартып отырған осы деп ше мысалға иә
ол енді даңғойлық емес ол тәрбие оның көзі көрген байланысты
бағанадан айтып отырғандай тәрбие отбасынан басталады деп жатырмыз бірақ бұл жерде тәрбиенің ортаның да әсер етуін ұмытпауымыз керек иә орта әсер
өйткені өйткені кішкене баланың өзін біз балабақшаға таңғы сегізден кешкі алтыға дейін тастаймыз
сонда біз өміріміздің жаңағы күніміздің жартысына дейін бала бір күн бойы қайда балабақша болады яғни оны ортасы тәрбиелейді
ал ол ортасы тәрбиелегеннен кейін ол отбасына келеді дұрыс па
даңғой адамдарды әлсіз адам деп айтуға болады болады иә болады
өйткені ол әлсіз жағын әлсіз жағын иә көрсетпеу мақсатында өзіне пайдаланған қару жарақ ретінде көреді сол даңғойды
мен айта кетейінші іхі жаңа сіз айтып жатырсыз ғой баланы орта тәрбиелейді деп рас оған бәріміз де келісеміз
себебі бала біріншіден балабақшаға барады одан мектепке барады соны тәрбиелейтін ыыы мына білім саласы ыыы педагогтар
ал енді бір жағынан келіп қарағанда жаңа орта тәрбиелейді дегендер педагогтарға да үлкен сын айтылып отыр өзім педагог болғаннан кейін
ііі бір жағынан қазақтың тағы бір сөзі бар балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деген бар
сондықтан тәрбиенің негізі қалай айтсақ та бірінші отбасында жатқан сияқты отбасынан себебі бала
мен ойымды аяқтап алайын отбасы әрине ол ортаның тәрбиелейтініне ортаның әсері барына ешкімнің дауы жоқ
бірақ та кішкентайынан баланың санасына құйсақ ы жаңағы ыыы қандай киіміңмен айфоныңмен күтіп алсын бірақ ақылыңмен шығарып салатынбыз
қоғам ол ыыы жаңағы даңғойлықтың ішінде болатын болса ол тәрбиелі баланың өзі екі арада қалады ғой біздің ы аша алмай отырған нәрсеміз сол ғой
даңғойлық дегеннің өзі ол ертең ол ы сана сезімнің төмендігі ол даңғойлық деген жақсы атақ емес ол
а осы жерде ашықтап кетейін ы мысалы менің даңғойлық тарапын қолдап отырғаным
менің өзімнің даңғой болып немесе і әлеуметтік желілерде даңғойлыққа қатысты сурет қою сұрақ болатын болса жеке басымда
менің әлеуметтік желімде ондай нәрселер жоқ та мен ол жерде отырмаймын
себебі менің өзімнің күнделікті өмірімнің күнтізбесі соншалықты тығыз мен әлеуметтік желілерге бас бұрып қарауға да уақытым болмайды
мынау ыыы даңғойлық анау мынау қоғамға байланысты дейді мысалы кез келген отбасын алсақ біздер мысалы үш қыз үш ұлмыз иә біз бір әке шешеденбіз
әке шешеміз бір тәрбиелеп отырған бір адам иә бірақ алтауымыз алты түрліміз
иә иә ала да тудаы кешіресіз қоғам болғаннан кейін әртүрлі менің інім мүлдем түріне дейін ұқсамайды қап қара мен сап сары
мысалы да ал оның мінезі тұйық дым үндемейді оның қой аузынан шөп алмаған жуас ал біз жалмандап тұрмыз сол секілді адам болғаннан кейін әртүрлі болады
рұқсат етіңізші енді сөзін мен айтайыншы айтайыншы айтыңыз
иә алла тағала он сегіз мың ғаламды жаратқан алла әрқайсысын алланың жаратқаннан кейін пендесіміз ғой
сондықтан ала да туады шала да туады әртүрлі адам болады ол қоғамның сөйтіп дамиды кез келген қоғам ол тек қазақстан емес дүниенің түпкір түпкіріне
көруіміз керек сонда иә соның жалпы сондай қалай мына дос қандай адам сондай қабылдауымыз керек мысалы мынау иә
даңғойлыққа келетін болсақ та даңғой ол адамдар қоғамда болуы тиіс болады да біздер оны шектей алмаймыз оны қалай өлтіріп тастамасаң ол бола береді дұрыс айтасыз
ол жаңағы машинада үйленген кім үйленбей жатыр кімде бірінші той болмай жатыр
ал бірақ машинаны теріс қарап жұртқа жаңағыдай жүру қарсыға шығып кету жоқ мән бермеу емес мән беру керек тиым салу керек бұндайларға
даңғойлық дерт
жуырда мен ақселеу сейдімбектің қазақ әлемі деген кітабын оқып шықтым
сонда бір мың сегіз жүз елуінші жылдан бастап бір мың тоғыз жүз он алтыншы жылдың елу алты жылдың арасында қазақтың даласында сондай тойлар өткен
бірінші келген жүлдеге бәйгеге дегенге жүз жүз жылқыны бере салған екінші келгенге сексен жылқы үшіншіге елу жылқы
даңғойдың әкесін таңдырып жіберген қазақта біздің бабаларымыз
бес жүз киіз үй тігілетін болған ол жерде деген той томалақта деген сойылған қойдың есеп санында есеп жоқ дейді иә
ішек қарындарын ақтарап төге берген үйіліп қалған ақселеу сондай суреттейді керемет келтіреді
сондай тойлар болған қазақтың даласында сол даңғаза даңғырт болған есіміз кетіп еседі біздің бабалардың ондай даңқ сол кездердің өзінде де болған
ол кезде де джип ланкрузер ештеңе де болмаған ол кездерде де лимузин болмаған
сол бабалардан келген қазақтың әлемінде осы екі мың ол ақселеу кейін айтады түйін түйеді
сол елу алты жылдың арасында сондай дүниелер кетіватыр сол кеткен шығынға дейді балаларымыз неге мынау европа ресей ашып оқытты ғой
неге ұрпақтарымыз қыздарымыз ұлдарымыз неге шетелге барып көкірек көзін ашпадық
оқытқызбадық сол кезде бір мың сегіз жүз елуінші жылдары біздер оқытсақ біздің деңгейіміз қазіргідей болмас еді дейді
мынандай реальный нәрсеге қарап сөйлеу керек
мысалы ол бабаларымыз оқытпақ түгілі мен айтамын мысалы осы жиырмасыншы жылға дейін оқуға жіберуге қорқатын орыстанып кетеді деген қорқыныш болды
жиырмасыншы ғасырдың басында оқуға қазақта мүмкіндігі деген толық болды кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында толық болды
қазақта бірақ балаларымыз орыстанып кетеді деген қорқыныш болды оқытпады оқытпады ол енді қандай қанша айтқанмен заманның несіне қарайды ғой
ал енді мысалы даңғойлық дегенді бұл мен мына ауру деп есептеймін жаңағы рухани ауру
мына материальный аурумен салыстырып қарауымызға болады екеуінде параллель ұқсастықтар көп
кез келген аурудың вирусы бар адамның бойында болады адамның иммундық қабілеті төмендегенде оның кез келген біреуі атып шыға келеді
сол сияқты мынау ауруды керек деген сияқты әңгіме даңғойлық керек дегеніміз ауру керек еді бізге деген
ол шығып тұрады рас ол барлық қоғамда бар барлық кезде болған
керісінше ол оған біз жол ашпауымыз керек біз оған бөгет жасап оны күресіп отыру өмір
бір терме терме насихат сөзінде былай деп айтылады енді жаңа даңғойлықты парақорлықты бір неге жаңағы астарымен түсіндіреді де
парақор шалықтайды бір күн тасып жалғанды жалпағынан кесе басып қармағы қырағының қапқан күні жатады құран торда құты қашып дейді
сосын тұрмағамбет ізтілеуов атамыздың бір сөзі бар дейді ііі дүние ай жастаң да өтер тұрсаң өтер
бақтай сай ер жігітті төмендетер кеткенде басыңнан бақ астыңнан тақ ыыы кейбір дос босағаңды көрмей кетер
базарға барған жігіт азар көрер жанынан алып жұмсар пұл болмаса жігіттің жамандығы білінбейді қатарда несібесі кем болмаса
экономикамыз байыған сайын ыыы жаңағы жігітеріміздің де рухани ы не дейді ғой жаңағы деңгейі жоғарылана берсін деген тілек болу
әр қазаққа мысалы ыыы жоқ дегеннен гөрі бар деп айтқан жақсы оны бәрі де айтқысы келеді
ііі ол ыыы жоқ дегеннен гөрі мысалы жоқ дегенді кім айтқысым келеді бар деген жоқ дегеннен гөрі бар деген
ы менің айтып жатқан нәрсем емес бар болғанды бар болғанды көрсеткенде ол мысалы басқалар көрсе мүмкін ол соған ұмытылатын шығар
сіздер жаңағы айтып жатсыздар бұл індет дерт деп иә басқа жағынан да қарап көріңіздер оған ыыы болып болмаса
көлікті жақтайсыз ба сонда дұрыс жасады ма
ол дұрыс емес артпен жүрген дұрыс емес ол заңда заңда көрсетілген ғой
қазір болып қалған адамдар сондай даңғойлыққа беріледі беріледі тексіздіктен беріледі ондай даңғойлыққа
бүгін біз даңғойлық тақырыбын қозғадық
студия қонақтарының бірі мұны мақтаншақтыққа теңеп теріс әдетке жатқызса енді бірі еңбекпен тапқан дүниені көпке көрсеткенде тұрған еш әбестігі жоқ деді